Hita amina parasoly an, de misy tahony alohaka de misy rasan-drasagnananjy igny agnatiny magnenzagna ny lambany igny de misy lambany de misy fagnampihagna ananjy de misy tadiny, samby isan-karazany zany gny parasoly: misy izy miforitra, azo akepikepiky, misy izy mipazotra am'zao foana.